سرکه بېلابېل ډولونه لري لکه سپین، سور، د مڼې، انګور او اورس سرکه. سپین سرکه اکثر د پخلي او پاکولو لپاره کارول کېږي، سور سرکه د سالاد او غوښو لپاره ښه خوند ورکوي، او د مېوو سرکې نرم او خوږ خوند لري چې په ساسونو او خوږو خوړو کې کاریږي. سرکه د خوند زیاتولو، خوړو ساتلو او هضم ښه کولو لپاره کارول کېږي.